Ito anu dinasu <hesitation> biasa tanda tu kaluku, santang atau <hesitation> carana digaraga to walai kiolo dijaka kaluku kane ki dirupang kaluku di jaka batanga <noise> mane di teka. <hesitation> purai to di rimpun mi to, purai di ringkung di bakkai, mane di to isinna lan ito <hesitation> isi kaluku. Kulu diala to di <hesitation> paru sampai si sarak sarak. Pura di paru to di parokkoi wai na di parrai, sampai jadi santan itu biasa di santan ito. <hesitation> utan sola manu <hesitation> tu utan biasa disantangi di biasa utan bayam, di parokoyan, dipalessoi to wai di bissaitu utan pura di bissai utan ma tu tu <hesitation> tu tama kurin dipasinasukan wai. Pura tu dipattamai tu piccing, sia, kunyi, mane tu dipatama tu santan. Na manasu mi to di parokkomi, dio papangi sakke supaya dena na massu dikande ato manuk, <hesitation> parelluki alli manuk kalo teai manuk ta pa kede manukta di tambai sulata tingkengi. Pura to <hesitation> di pabului, pura di pabului di leto leto sura dipaccingi tu arona sola sissina lan. Turigana leke jo kalena, pura to dilassui to di patoppo kurin, dipatamai wai mane dipalassui, pura to malassu to dipatama tu manuk, dipatama sarre, piccing, sia, kunyi, mani dipatama tu santan digaru garu sampe manasu. Iyamanasumi to di palennemi sola utan ngena mane to dialam bobo, dipanisatting na di tambai sulata kumande. Ebare to <hesitation> ianu itu biasa santan na digaragai sirimpun pi tu sola kapolota eh mane di garaga tu santan nappa ko purai <hesitation> kapolo kapoloku kande to santan. Napole ki sianu utan sila ma anu, jadi iyamtu digaragai mane <hesitation> dipatollomi utan silang anu dipalennemi tu dikande ngaseng mi sola kapolota to iya bari to dijamah.